Vilagny sy mikofaka zany ny anahy tegna tiako mampiasa ananjy satria regny koa tegna maro be aty aminay aty; de akeo koa anh, izaho mampiasa kitay na de iregny zany mba afaka hoe diovinao aminà paille de fer de afaka bi <hesitation> malakilaky ny lotogny.